I, yaekatako i iñono kavia ñaeniita jaema yamombeuta supe kiapeko oaja i oi kiapeko omombo oi, maratupako <noise> oikovae jare mbaepako ikavia supe jokuako oipotata yamombeu jokua i iñonokavia, yaekaka yave jaema jae ipuere vaera oñono kavi yande ve jokuae <hesitation> i oaja jupi vae.